أكيد اللغة اليابانية حب ثقافتهم وزايد يسهل لي التواصل مع التكنولوجيا والأنمي لن ينال وأكيد طبعا اليابانية اليابان هي أساس الأنيميا فانين باش نتعلم ثقافة زايدة عنهم